<hesitation> Karazam-bôrono maro misy pizigny, misy ny perroquet ,martin, do <hesitation> misy vorondolo, dia misy koa ny rakibo mijaikijaiky tahandregny, misy koa ny boeza le afaka mivolagna karakara martin fôgna de misy koa maro karazana ankoatry zay. <laughs> Maro karazana zany izy e; efa any ho any amin'ny zato mahery any karazany vôroGno misy.